﻿الصوت لي يحرمني من النوم، هو صوت <hesitation> الرعد، الأمطار، صوت الرياح، صوت عقارب الساعة، صوت الأطفال الصغار كي ما يرقدوش و يبكيو، وأصوات الضجيج كلها وتلفزيون تانيت يقدر يقلقني.